Suma gis-gis <noise> yaa ngi buggu bugg nga ko <noise> nga ne xaaral ma jàng ko pour ëllëg du ma mun a am problème, jàmm laa buggu suma digganteeg moom, moom tamit jàmm, parce que problème moom baaxut. Problème yàqute rek, saa yoo amee nit problème wàññeeku na, wàññeeku nga, doo ko jege, du la jege, kon loolu amut chance. Kon ngeen jàngante kenn ku nekk xam moromam lu muy bañ ak lu mu buggu loolu am na solo lool lool lool <noise> loolu de xam naa ko. <noise> waaw <hesitation> ñaar ñii de bu ñu buggantee te ñu war a takkante sëy, bon danga maa war a jàng suma jikko, mu nga xam li ma bugg ak li ma bañ. Mais sa waajur yi dañoo war a d'accord si sëy bi, man sumay waajur war nañu d'accord si sëy bi <noise> pour sëy bi barke, loolu de xam naa ko.